व्हील चेयर का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से असक्त और विकलांग व्यक्तियों को गतिशीलता प्रदान करनो हय। यह उन्हें स्वतंत्र रूप से यह सहायता के साथ चललनो फिरनो में सक्षम बनतो हय। व्हील चेयर को उपयोग उन लोगों के लिए करो जातो हय। जो चलने में असमर्थ होते हय। चाहे वह अस्थाई हो या स्थाई रूप से। न्यूरोलॉजिकल विकार्य अन्य शारीरिक समस्याओं के कारण स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को घर या बाहर जाने में मदद करते हय। जिससे वह अपनी दैनिक गतिविधियाँ स्वतंत्र रूप से कर सके। सहजता और आराम, व्हीलचेयर का डिजाइन इस तरह से होतों हय कि व्यक्ति को चलने और फिरने में कोई कठिनाइयाँ न होवे।